Nsan deɛ ɛgu ahoroɔ bebree. Yɛwɔ nsan deɛ ɛboro ne yɛwɔ deɛ ɛmmoro. Yɛwɔ deɛ ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ nso wɔ hɔ. Na afei nso nsan no nso, yɛwɔ deɛ ne boɔ ɛden ne deɛ ne boɔ nnyɛ den. Me deɛ, mɛka sɛ, wei nyinaa no nipa no a ɔpɛ nsan no ɛwɔ tirim pɔ bi a ɔde pɛ nsan no. Ɛno nti ne tirim pɔ no ne bɛboa no ama n'ahunu deɛ ne nsa sɛsɛ ɛka. Na me ankasa deɛ nsan a ne boɔ ɛden ɛne deɛ ne boɔ nyɛ den no, menhunu ne sɛ nyinaa no. Ɛyɛ botaeɛ nti a wogyina so a wo pɛ nsan no ne bɛtumi ama wɔahunu deɛ wo pɛ. Ɛno nti nsan no deɛ, sɛ ɛteɛ biara no ne nyinaa yɛ pɛ. Ɛno nti sɛ, wo bɛbɔ ka na wɔapɛ nsan a ne boɔ den, na wo dwumadie deɛ wo pɛ sɛ wo di na wɔatumi adi no, ɛyɛ. Saa nso na sɛ deɛ ne boɔ nso nyɛ den bɛtumi aboa wo ama dwumadie a wo pɛ sɛ wo di wɔatumi adi a, ɛno nso yɛ. Na mmom, sɛ wo bɛbɔ ka pii wɔ nsan a ne boɔ ɛden ho deɛ, me deɛ mɛtu fo sɛ nka yɛnpɛ deɛ ne boɔ nyɛ na ɛbɛtumi aboa yɛn ama deɛ yɛhwehwɛ no yɛnsa aka.